பிஸியான காலை வேளைகளில் சத்தான மற்றும் எளிதில் தயாரிக்கக்கூடிய சில விரைவான, ஆரோக்கியமான காலை உணவு யோசனைகள் இங்கே: கிராப் மற்றும் கோ விருப்பங்கள் ஓவர் நைட் ஓட்ஸ் உருட்டப்பட்ட ஓட்ஸ், பால் அல்லது தாவர அடிப்படையிலான மாற்று, மற்றும் ஒரு இனிப்பு தேன் அல்லது மேப்பிள் சிரப் போன்றவை ஆகியவற்றை ஒரு ஜாடியில் கலக்கவும். பழங்கள், கொட்டைகள் அல்லது விதைகளை டாப்பிங்ஸுக்குச் சேர்க்கவும். காலை உணவுக்கு முந்தைய இரவு தயார் செய்யுங்கள். மிருதுவாக்கிகள் பழங்கள் எ.கா., வாழைப்பழங்கள், பெர்ரி, மாம்பழங்கள், தயிர் அல்லது பால் மற்றும் கீரை போன்ற ஒரு சில கீரைகளை கலக்கவும். கூடுதல் ஊட்டச்சத்துக்காக சியா விதைகள், ஆளிவிதைகள் அல்லது புரத தூள் சேர்க்கவும். தயிர் பர்ஃபைட் கிரேக்க தயிர், கிரானோலா மற்றும் புதிய பழங்களை ஒரு கிண்ணத்தில் அல்லது ஜாடியில் சத்து நிறைந்த உணவுக்காக அடுக்கவும். பழம் மற்றும் நட் வெண்ணெய் விரைவான மற்றும் ஆற்றலை அதிகரிக்கும் விருப்பத்திற்கு, ஆப்பிள் துண்டுகள் அல்லது வாழைப்பழத்தை பாதாம் வெண்ணெய் அல்லது வேர்க்கடலை வெண்ணெய்யுடன் இணைக்கவும்.